لا ما نظنش بلي كاين فرق بيناتهم، هوما هوما نـ نفس الشي بالنسبة ليا، يعني و لا واحد فيهم يقدر يكون <hesitation> بلا الآخر.